<hesitation> nakke intu biasa punna tinro a biasa ta salapang jang ka punna nu tala mangngang ja do <hesitation> mingka biasa ka punna mangngang apalagi ka punna nu battua mangngang a ka biasa battu a'nangkala battu anjama, a'nangkala ri kokoa na apalagi kan inni musing pa'lamungang batara mi <hesitation> biasa todo na keo'a taua a'nangkala ri kokonna jari biasa injo ka punna minro a injo na ku mangngang kalia biasa ta sampulo jang ku tinro punna nu mangngang kalia'a <hesitation> injo biasa todo apalagi ka punna maing mi nganu taua <hesitation> apalagi ka punna maing mi a'nyappe taua ka nakke intu biasa to a a'lampa pabere <hesitation> biasa to'a lampa pabere batara a injo nu biasa ta si hettoa injo nu mainga ri lamungi batara iya injo biasa ku pabere injo, jari-jari injo jari biasa injo ka punna lohe nu maing ku pabere batara <hesitation> mangngang kalia a biasa jari biasa tinroku injo sampulo jang injo-njo bahkan biasa lante sampulo se're jang.